Morokjak restaurant thangnai de thangya abo saak ni thani se. Amtwui hai restaurant khe chamung rok belai no morokjak tei joto borok raang ni bagwui thangwui maya. Amtwui hai restaurant ni chamung khe belai kothok tei naithok wngwui mano. O restaurant o fatar haste ni chamung rok bo mathogwui mano. Chama jaga rok velai naithok tei tongthok khe sajokjak wngwui mano. Phiaba o chamung rok belai morojak wngnai. Amtwui hai restaurant o waisa wainui sal kaham ni jora rogo dol rok bai thangwui chai mano.